يعني أنا شايف إن التصويت حق من حقوقنا وهو وسيلة علشان نعبر عن رأينا ونختار اللي بيحكمنا صوتك مهم وممكن يغير النتيجة المشاركة في الانتخابات بتساعدنا نبني بلدنا ونختار اللي بيخدم مصلحتنا تمام يعني اللي ما يصوت ما يشتكي يعني لو ما شاركت في للانتخابات ما لك حق تنطق اي اللي بيحصل في البلد في ناس ممكن تكون مشغولة في أمور حياتهم اليومية وما عندهم وقت كافي للتصويت وأرى بعض الناس يعني ما تكون مقتنعة بجميع المرشحين والبرامج الانتخابية فيحسون ان صوتهم ما بيفرقش يعني قد بيكون بعض الناس مش فاهمين أهمية هذا التصويت